يعني أهم شي في العمل الفني هو إنه يقدر يخليك تحس بشعور معين هل العمل الفني ذاك يعني خلاك تحس بالسعادة الحزن الغضب أو أي شعور تاني هل العمل الفني هذا يعني أثر فيك يعني فكرة العمل الفني واضحة هل الفنان جدر يعبر عن الفكرة اللي كان يبغي يوصلها يعني هل الفكرة جيدة ومبتكرة هكذا يعني هي الحاجات بنقيم العمل الفني مناسب ولا لا هل الألوان والتقويم والخطوط متناسقة هل الأسلوب فريد ومميز